Onré iho viko ñuxuu ñani tenduku uu ndfuku ñanite kua comida, kua kua comida yenro amarillito kua ke ñuñe ke'e taka recaudo ke yendo viko, yee comida tradición iin uñunro.